Ty fomba hanaovako famelabelara lafa zaho miatriky <hesitation> olo maro zany, maro zany ty mijanjy ahy. Voalohany aloha mivola mare aho, mirehaky mare la atako ambony ny feoko. Bakeo amizay, hentiako iaby rozy, fa tsy olo raiky avao hentiako fa samby manenta androzy aby aho. Sady mila ambonimbony amizay mba hotsikaritrin'olo reo. La atako mazava gny raha rehafiko sady ataoko- tsy ataoko lava amin'izay tonga de haindrozy ny raha tiako ho volany.